أعتقد أن الناس عندهم القدرة على التأثير في مصائرهم، لكن في نفس الوقت ال- القدر له دور لأن الحياة مليانة تحديات وظروف ما نقدر نتحكم فيها، لكن القرارات اللي نتخذها والإجتهاد والإصرار يساعدنا إن نحنا نواجه مصيرنا بالطريقة اللي نبغاها، يعني في النهاية نجدر- نقدر نتحكم في أفعالنا، لكن بعض الأمور تكون خارج عن إرادتنا، وهذا جزء من القدر.